<noise> Agnisany mampiavaka kolontsaigny <hesitation> agny Frantsa ndreky zegny <hesitation> zare zegny agnisany <hesitation> misintogny mpizaha tany maro satria fantantsika hoe misy le tour Eiffel a, misy musée maro afaka tsidihigny de magnarak'izegny koa o zareo <hesitation> mampiavaka zareo magnamboatra du vin du vin ndraiky fromage.